ଗ୍ରହ ମାନକ ମଦ୍ଯରେ ବୁଦ୍ଧ, ସୁକ୍ର, ପୁରୁଥିଵୀ, ମଂଗଲ, ବୁରୁହସ୍ପତି। ସନ୍ନୀ, ଅରୁନ, ବରୁନ, ଏବଂଗ ପ୍ଲୂଟୋ କୋ ଦେଖିଵାଗୂ ମିଲେ ନକ୍ଯତ୍ର। ମାନକ ମଦ୍ଯରେ ହମେଂ ମାଗ ହସ୍ତା, ଚିତ୍ରା, ସ୍ଵାଦ୍ଧୀ, ଵିଶାକା, ଅନୁରାଧା। ଜୋଷ୍ଣା, <hesitation> ସତ୍ଵିଶା, ରେପତୀ, ମୁଲା, ପୁର୍ବାସାଡା। ସ୍ରାବନୋ <hesitation> ଧନିଷ୍ଠା ଏବଂଗ ଇତ୍ଯାଦୀ ଦେଖୀ ପାରୀ ଥାଓ।